Abowa a no ho yɛ hu a mehu wͻ m'abrabͻ mu da na musuro ara yie eyɛ abowatsena. ͻyɛ abowa a memmpɛ n'asɛm koraa osiandɛ sɛ enye no risian na enye no ennsian yie a, obotum eku wo. Memmpɛ dɛm abowa no hͻn asɛm koraa osiandɛ wͻyɛ mbowa bͻn na hͻnho so yɛ hu. Bͻn biara, wotum wura mu. Beebi a w'enyi nnda dɛ ibohu hͻn no, hͻ na ihu hͻn. Hͻnho yɛ tserew ara yie.